Vigei vosa sisiusa avaviovere, ra sopu vori vio vere, o taevuro vu, uva sopu voripa vioveira, varo sisiupasa. Ora ave pitoka rirupasa tapo, ari otae vurovu, uva riakora vara oupaiveira, vara kuripasa tiri touro ia. Ra oruara ivuivere vaisiroia, ave tapo vara porepasa akoro. Ra oruara ivuiverevaraia, ari ovu taronu uva, ora sisiupa vioveira varaia, ra vearopievira kekeuviro vio, ora vearo gesi pau vere varaiava. Ari ovu tarovu, uva vo rovuro puraivere pakete araia, ra vara puraivere eisire atoa ro, ra topisiara sisiuivere va raia. Ra vearo gesi pape eisi atoaro, ora eake vai sisiurivere vaia oiso osa varo klin ave vearo piepara, oara vurutu vearo piepaiveira.